Ebijwaro byangye naaza kubyoza ndabitebeekanisa, ndonde a basin, ndonde ebaafu ngiteekemu amiizi, reero naamara nteekemu esambuni, eyobu e- e- e- esambuni y’oburo reero, mbinikemu bibanze byamaramu nk’endakiika, reero namara ndyoze, mbya mbimunyunguze mbiteeke mugandi miizi mbimunyunguze naamara mbyanike ahamushana.